سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی چې هلته د دین او دودونو ترمنځ ژور تړاو شته. د رمضان، لوی اختر، او حج مناسک د خلکو ژوند یوه مهمه برخه ده. خلک دودیز لباس، لکه ثوب او عبایا اغوندي.